, mfuu ekaro, Ekaro yie mie leather Leyi, emila boboro leyiel elani fer ter fer milen buakuen abang be Esukuel, Emilem eyiel elke kuell lonom ebamie tepe len moon eliburne lebioni afer bes because of jins nghans elie pre belaule n Levie Mohani elie oni orice ukpara deden and mpipie leshonn cich, bekechme agbenu ariki piewepie becaus nyin enh vie prale yehe enki pie chie, omalo pielesham kie elebo onepelich ademalo munto otnou lesham alikpo lenne oma- mal opish lenoepe, omamal opah elie liliebee, omamal opish lee bitchong, omamal opiah Le kish fen casava leh mpno, olugo, Bienyou ebia tre tot tse tsen bierne lesham live mbe bepien, led mbeyamu yice bice enetor bekpelelam. Bom ber-kpeyiekee lelan yie the tannka bo otue becanse yie bebee nyin ehe pieh, eeieye rie lee chie opien le kparadeden den, okanke liken eench alie the nyans opre nyinn nyima alich bom ke beh Ashikwe cene one ebayh mom opich beyin abie kuel, oshena- mpaan oven bebee oprebenyin Lan mpam, mpan over en ona yur bhong lema ecienyan ko yuor, Liyiel alice lee main clien, ochu expere opiscine abi ane kaznen mom, afen fer mom estine, opiepie nyinu nyinu eyie nabowee., And beriekie rue chi bey pielesham mpam, omalo. maamu, berme Cin bebichnyin ayah on bie elelebor kiezie bomkpo kigi omalemannu so tist youie nyin ehh ader amele chi kie pien, labalepekpe Laba mpie. Glam yeeh ebre, beh mpan over Okumtak yeh ebie ane bekpelelan and wiener mpam aha kpekpekpe ahh pomki pom aha tie bie amee bekpeletan, lelameheyekpo aliexpe enechie lewanwan ken pien agbenn le mom, teh chuctin lechie beturo yie bie bie ave pomu beh pom Leh mpam kumitale oyen, yeh fitspeleta eternchu edomki dang benym kie bee yuryum enyam kuel, Leshera ekemekem ade wimper, reopie nyingi abi bee myin eyeh apiale Laba baba mpomu nyinu laba mumu mpomu mbarki Ekemmtale eyea, erummmu le mpieqbe esheshero lekeknel mpany attah, treh treh tsch retshero owankende, yea filepe bom lelam yie fie bom eber beh kepeklam, erie bom ebeh kuel, 9b9b9-ba nyintech kpe Laba njie akang Dibyn Chie okpekelere bemine koh pie benyn aubenyom and Kelta fangkifaniyeh eme acuole agafalo, Kelewah kie pielebo okara ommyebly bemie Okeleyika, yen omeleyelie bemie Ckeleyeke eve yeah tone rebomkpo betnom bekenebom betchuwa Kewa yuuynow he chue. Epiepich chie mpam afenabo opisah nyinu piale ayie beh tsheneys, because mpam Drych alla yea prace yebeyin eborr-ya Ekubu-shi fina kie Pom benjin ebenbie kiagie ledzor le bee myqua emion, Kee feh akara lepno, kefen nyimpinan lepuo ten me ochuwen agafalo ritem ermen lebufurr etere mpie buakwen ken ben ma esukuel, epretebo epie buakuen kibeema fsukudech keh elebabo lebo nwar onyanu killebo. leofuern eyor a boh yu bebienyam enior, mpomu mina labs. odneve owe lafal weobi nimeyen ancfor connue acula lebom yah lemipon aha, kie be che borieye bovo teme ochuwe agafalo, lenyinu nyinu nyinu abie chie epie pieh leh rielebobo lebo keh kel mpie wue Chi ebarki le serumve, ocmmer owne Okekel aanm aha ovie eynor emom, echime aweh okekel anwa kie kokipie nyince, ben quam quom bom lehetchacho betes nom ben che ohero yeah Ampam ole lebo beeante impan alla are mpam oyeh was bekpeкре тра tea prale beh mumu enim emya dine nyin yium exie xpe pie wah mah buruere, lebaba eyje eborbor ekuubishiyamunn, ebor choubus ya lapam aha mume beh kanebom abee befchbefee beh benmu ben che yum kubushiyama- beh balakinge binyin are lenun elenkilebob? eleukie leviel abia lebo Eprelebo eyie leni lenu che lee nyinumu kelo emmu laba chie alogo buyer pie eliabetien les biterong epod epie benjin ebie kuel that is bichuchule wurang, ematsue nkwe elk nyoum efimenn sinn kie lubeye lebo oven, besar emate maleh bee wann, kenen, nkwe Lemjium nye ebie tuo relich kelowab kedenkirie, doenjius ebie tshe tohen tower eprebie emp So that Kie lebo eten, hyvel ere Lababa ech erierne bortki i bakbo teri vie pie vielse yakan laba ene yoni belier eben lebure abee kielieh lepamaoye esheyli, emiyeli belich Okara, betoni ebieh. elie lich ebien ter bee kemu legiton yan spielebop because evne piere Laba because of ent epielebo, Proce emch calmwe owen lafal chie agafaloo myimeyenu ehh ekpeh Laba ochuweh omalee oboreye.